ما بختار أفجد لا هاتفي ولا مفاتيحي، هذا معناه أصلا إني شخص مو بمركز، مو مصحصح لحاله كيف تظيع مفاتيحي أظيع الجوال تبعي ،لا هذا ولا هذا طبعا <hesitation> إيش خلينا نحكي انه أضعف الإيمان، يوم مظيع شي اعتقد ان المفاتيح سهل بسيط ان احنا نرجعها، لكن الجوال والمعلومات اللي عالجوال صعبة والله.